والله الصين تكون لديها ثقافة طبعاً عريقة جداً وتتميز بالحفاظ على العادات وتقاليدها المختلفة، ومتل الفنون القتالية والطعام المتنوع والاحتفال بالأعياد متل راس السنة الصينية، كمان في فلسفات مهمة زي الطاوية وال- والكنفوشوسية هادي اللي يحكوا عليها.